יא, חיות לערנען זיך פון אנדערע חיות, ווען זיי וואקסען אויף לערנען זיי זיך פון אלע חיות ארום זיי וויזוי זיך צו אפהיטן פון חיות וואס קענען זיי אויפעסן, און ווי אזוי צו טרעפן עסן וויזוי צו <hesitation> וויזוי צו לעבן לערנען זיי זיך אלעס פון אנדערע חיות.